Colos rescatis nel monti con essus alicóterus coloraus que tienin que volal colos airoteus p'aquellus lugaris. De chicu tuvu qu'aposal un alicóteru mu pegau ala mi escuela quandu era chiqueninu i mos queamus clissaitus del grandol del cacharru essi, con essas naspas tan grandis, tamién hazin un ruíu mu grandi col su enhuncionamientu.